البرودة تئدر تلبس وتتحرك تروح تيجي جسمك يسخن أنما الحر الشديد ملوش اي حل غير التكييف ومش تعرف تنزل تتحرك وتعمل اللنت عايزو من غير ما تبئا متكتف وتحس ان انت مش ئادر تعمل ولا اي حاجه فامش بفضل الللء حر